உங்கள் பொருட்களை சேகரிக்கவும். அடிப்படை உங்கள் படத்தொகுப்புக்கு துணிவுமிக்க மேற்பரப்பைத் தேர்வுசெய்க. விருப்பங்களில் அட்டை, சுவரொட்டி பலகை, கேன்வாஸ் அல்லது மரம் அல்லது துணி போன்ற பொருட்களும் அடங்கும். படங்கள் உங்கள் படத்தொகுப்பில் பயன்படுத்த பல்வேறு படங்களை சேகரிக்கவும். இதில் அடங்குபவை. பத்திரிகை துணுக்குகள் சுவாரஸ்யமான வடிவங்கள், வண்ணங்கள் மற்றும் அமைப்புகளை வெட்டுங்கள். புகைப்படங்கள்: தனிப்பட்ட புகைப்படங்கள், குடும்பப் புகைப்படங்கள் அல்லது நீங்களே எடுத்த படங்கள். அச்சிடப்பட்ட படங்கள் இணையத்திலிருந்து படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிடுங்கள். இயற்கை பொருட்கள் உலர்ந்த பூக்கள், இலைகள், இறகுகள் போன்றவை. கடினமான பொருட்கள் துணி ஸ்கிராப்புகள், சரிகை, ரிப்பன் போன்றவை. பிசின் பசை குச்சி, பசை புள்ளிகள் அல்லது தெளிப்பு பிசின் போன்ற பொருத்தமான பிசின் தேர்வுசெய்க.